E u tostapani funcjonar se ti i vu thele me… thelet bukie e ai ti tostar e ti pjek, ë një shurbes elettricu, ti e takar te la correnti elettrica e me pak qro mënd tostarsh bukën.